نبغي نمشي نزور مدينة كيوطو، المدينة هي كينا في اليابان، و واحدة من المدن اللي مزال كتحافظ على التقاليد القديمة وأنماط العيش القديمة، بحال المعابد، والحدائق اليابانية، والمنازل التقليدية ديالهم. وكيوطو كانت العاصمة الإمبراطورية ديال اليابان لعدة قرون، وهاد اللمسة التاريخية كتخليها واحد البلاصة لكتجدب السياح